Lo men ta nzanaba na mbitna cho men nzana, na kualkier men ndo disnun kualkier men ndoto disna naba ndokabna lon nzo roamen liga nkalaz na todisnu kualkier men per na kualkier choja men ni' choja men tyz len ndan thi lo xbi nda thi palad ze nin ndyux negaxa tyz capxa na captaxa nana nkalastana gabna na kalasna lo men renta nin lo men rena na nitna lo re men nin choga o ne orbix cha or yena cha men goxa cha or ngol cha re men gox tira pues re- remen men talin re nda- nda lin chore lyn jwa'n bro nzona a roajey ndona per lo- lo na re na nare na mbit cho ni chonin dyux gone cho men men nchaka men na nchaktey men jwi'n ndo na cha men na njwi'n ndoy chamen nchu nita cha men na nchud nita re men nin lon re men ndodis nun re men naba ndo nabdis lon ze kabna naba ze mnixa thi dyux tyz lexa mni dyux kaba tyz len chokuan o mnixa lud lon na maze len chokuan nxinxa per ndokabana ndotodis nunxa na na nakalazta jwa'n ndodisna kuan liy ze kalazmen ty dis kuan nly ze kalazmen thi dyuxa re mena nak xin- xin mdo roba re men nak men na ndab lod men akmen rida naxala nzo roamen asta rida naxal a na thi dyux na kapta ni thi dyuxa na per mena na ndablod li men jwa'na.